Xevi ɖeo kpɔna glo le zã mea, enyi edze xe. Edro na ne ne ma dzi ŋɖuɖu alo ne dzi ya wɔ hɔdɔdɔ wa edrona. Eɖɔ tsã me ten kpɔna nu le ŋdɔkusu me <hesitation> ŋdɔkusu mea ŋku wo su na gbɔ gogogo me ten kpɔna nu. Zã me eya drona tsã wɔna eme nu. Elã gbogbo ɖe drona zã me. Atsevi ŋtɔ tsã drona, ne enyi be koklo wo mlanyia, evɛ ke na wo tsɔ ɖu na. Edrona zã me. Agutɔ wo, elã wo drona gbogbo ɖe zã me ne wa tsã yi dzi ŋuɖuɖu alo wa tsã dzi wa se. Kabli, edã, <hesitation> eʋɔ̃, gbe tsã, agutɔ, koklo, xevi wo, o li vovovo. O yɔna ɖeo tsã be adɔ̃tsi, ɔlo yɔna eɖeo be ashikelɔgbɔ, o yɔna ɖeo be nye ŋtɔ wɔ dɔ pasike, aŋɔwi, koklo e ke nɔ na etsi ya o yɔna be na aŋɔ, ye eke o nɔ na tsã nu ke le agbadze me ne nyi wã yɔna be aŋɔ̃vi. Avũ, atse, asi, elã wo le vovovo